<hesitation> Karazagna biby mandady le haiko zao, ôhatra mantingôrô, mandotro, antsasatra, andrôngô, kalalao, tandrondro, <hesitation> vitsiky, dinty, tsingôlovôlo, kalako de sôkatra, mantsiviry, maroandavaka, tsingala, sababaka, fitsilo.